De raha ohatsy zany iatriky entretien iha tokony ho hainao hoe ino erntreprise <noise> iasanao io voalohany, faharoa tokony ho hainao koa hoe ino zany asa ho ataoko ao laha ohatsy ka tafiditsy amin'io asa io aho <noise> de magnarakaraka an'zay koa moa zany, tokony ho hainao koa m- teny ampiasainy amin'io entretien io fa tsy ny hoe avy eo iha zay vao idofotry igny, iha mahay teny gasy avao nefa raha zao ataony teny anglais na ataony teny français io sahala am'zay.